Raha zah ndrainkany aloha haiko mamatotra kravaty ka, fa za sy de manao kravaty matetika raha sy hoe magnano tenue agna skoto, de olona manodidigna agny ndraika sy de hitako hoe zovy loàtra magnano ananjy fa ndraindra hoe ohatra izao hoe dadanay raha ohatra ka hoe hamonjy fety igny ,de igny foagna vô magnano kravaty.